Omosime ogen me diom kenu ivom meka megen oyi medion ke mivom meva domo oyi omosime ogan me diom kene ovom meka megen oyi meva diome ke mu ivom meva domo ovi emeva bienu eme eni evanen imo ma iniome ebow omosi ogen me diom ke nu ivom meka mikro gen oyi inidionke mivom iyi nu migo domo nu oyi eni ekro domo hine eniebie nu imo egen imo imonene ebow omosime isch nu meka migen oyi midow ke nu ivom omosiwo ogewo dionken mivom dowoka mo gen oyi modion kemovi omosime ogen me drom ken mu ivon iyo esi mi godomono oyi mi bieno imo nu oyi omosime ogen me dioke mivom oyi esinu migodomo oyi. Omosime ogenmediom kemo ivom oyo esinu meka migan oyi midion ke mu ivom mida domo no ye eni ekrojan omosime ogenme diom ivom Ogen mediom kemu ivom meka migen omosiyo midiom kemo vom esinu eni egu domo hine ebienu imo eni eyen imo nene imone ni ebow nunu oyi osikime meka mita mu osuweime omasime ogien me diomke moivom do me kar migen oyi midiom ke move utum esinu oyi ogen medioke mo vom oyo esinu meka migo gen oyi midion kemo ivom mi domono oyi migan nu oyi mi bienu imo imome ebow nunu oyi ogogo me meka miyokron omosime ogen me diomke me vom meka nugen oyinu diom ken mivom esinu eni ego dowo hine ebinu mo nunu oyi ogogome meka mi yokron